Amtan mafutha thokit ghadbee mafuta khun mafutha batheethi mafutha khun maan midhasa yenan ininn Lilah yaani Mal rifes hadhetheni rawothen yaani naff inamaa khulkhulesa wonn akha sukaniafaa thaathi baa Martha chirethe rawothe inin Mal athin dhibethethu dhub Mal kan sukani than dhorgha akha sukani tun sikasjidhe jebidhe naff siakhin inni sukani than dhorgha sunnif mafutha Khan basenni